Di esempi in natua ghe n'emmo tanti. Da-e farfalle che còpian i euggi di dôghi, di camaleonti che cangian colore i moschin che pan avi, di pesci che piggian o colore de l'æña ò di scheuggi vixin quando se scunden pe no fâse vedde e fâse piggiâ da-i atri pesci ò anche da l'òmmo.